<hesitation> Esyanyonyi, buli nyonyi yiwithe kuyikahimba olhuthwe lhwayu. Thuwithe ngekyirireberyaku, ekyathuketamu ekyisande. Ekyisande kyikabya kyikahimba olhuthwe, kyikaghenda omwakyisukyi, ikyihamu ebithi. Kyabirihamu ebithi, ikyabya kyikabirethamu kyighumakyighuma erikolesya omunywe. Kyikabya kyabirirunda ebithi, neryo ikyasa, ikyabya kyikalhuka kyikalhuka kyikalhuka. Erighunzerera omwilhuka eryo imwalhwa akandu akali ngekyibo, neryo akandu aku ikyakakuma haghuma haghuma haghuma. Ikyakakolhamu kanyumba, akanyumbaku ikanaku omwabithi ebyu, ikyathekaku olhukyu. Kyikanathekamu omwakathi nekyisenge erikolesya ibyanebithi. Hamabya ihali erihiraku ehithi hikehike, kyikasa ikyahithekaku okunalhukyu. Hamabya ihali erihiraku ehiri ngahidongo, kyikanaghenda ikya ikyahikuma kuma, ehindu ehibere ngahibolire ikyasa ikyahithekaku nuku olhuthwe kwihi enyumba eyekyinyonyi erighuma. Neryo enyonyi enguma eyokwisyo, kyekyisande kukyikahimba kyithya enyumba yikuwakyu eyathuketamu olhuthwe omwalhukonzo.